बेल्जियम को इतिहास भी रोचक छे। पहले एक अकेलो इस्पेन और अस्ट्रेलिया जैसो अलग एक साम्राज्य को शासन रयो। बाद में अट्ठारह सौ पंद्रह में नेपोलियन को हरवना का बाद बेल्जियम निउजिलेंड को हिस्सो बनी गयो। पण जो बेल्जियम को लोगों था वो अट्ठारह सौ तीस में क्रांती करीकरन न्यूजीलेण्ड से आजादी मिली गई और स्वतंत्र देश बनी गयो। बेल्जियम यूरोप को इतिहास बड़ो महत्वपूर्ण रहयो खास कर की वर्ल्ड वार का समय रहयो क्योंकि उनी इस्तिती मं घणी राजनितीक।